זאמד פאפיר איז דא צו מאכן זאכן גלאט. אויב א- ס'דא א פלאץ וואס איז נישט גלאט, א וואנט, א טיש, א נייע האלצענע טיש, א געפעינטע וואנט <hesitation> סיי וועלכע זאך, קען מען נוצן א זאמד פאפיר עס צו מאכן גלאט. די זאמד פאפיר איז אזויווי אזא באמ- באמפי זאך, אזויווי אזא הארטע זאך און ס'רייבט אפ די- ס'רייבט אפ די זאך וואס די ווילסט ס'זאל ווערן גלאט.